Mam ka tã zuo luta. Mm, ma luti gee aai, la ka nɛ Nini so n ka tã luta. Yeah, nɛreba zo'e zo'e luti oo ho, nɛreba luti zuto kalam mɛ. La ŋwɔni ti nɛrewoo pugum luta zuto mɛ. San dagena bunkureba paa la kɔmbibesi sɛba bɔgereba n ka boti ba luta la. Nɛreba zo'e zo'e luti zuto mɛ.